Oshikulya aasho hashipenge eenghono oshifima iyaa oshifima oo ohodulu tuu okusheetapo ngenge oilya yakunwa takuhelelwa oilya taikulu taitewamo momapya tayii poipale ngenge oyayi poipale ovanhu tavaxu ngee ovamane okuxwa nee oilya nee konima eshi ovanhu vamana okuxwa oilya yatopolwa nolungu iiya tayii momanda ohamudi nee oyo haikaxutulwa shaa yaxutulwa imwepo ohayii nee momeva taku tai- tai- taiyaulwa momeva tainyanekwa taikafululwa nee shaanee yafululwa yafifwa nawa taidi nee oufila oufila ou oonee haudulu okulongifwa okuteleka oshifima ngenge nee watulapo ombiya pediko watulamo ngoo omeva ndee totulamo nee okahola shaa nee okahola kayamo oko nena ototeelele nee shipye nawa ohatuti nee okahola takapi nee nawa ndeshaa kapi nawa nawa nawa nena ove opo nee hotulamo oufila nokuteleka oshifima Iyaa shaanee weshiteleke ihashiliwa nee osho ashike ohashiliwa noinima yayooloka inga nee pamwe otoshili nomashini ashikwa ile pamwe otoshili nombidi ile pamwe onomuhoka wombelela ile pamwe onoova oshayooloka tuukutya aave ouna etokolo loku shilifa nashike lela ile pamwe otoshili ngoo nevanda lokashemetele ile pamwe otoshili nomaungo iyaa okwoove mwene toningi ngoo ehololo kutya aaye shaa wateleke oshifima otoshilifa shike oshifima ondishihole shaashi ngenge oweshili efiku efimbo longula efiku ohalikiidengapo ngoo eenghono dilimo ngoo ndee nodjala ihoimono shapo ongenge ngoo neepamwe tashikeya keematango kwinya oitango toka opo ondjala taikakala yafa tayeendeleko ashike oshimwepo shomwaayo ina eenghono ile pamwe ohatuti omakunde unene ngaashi omakunde ondulu ile omakunde omufuula omakunde omufuula ndishi omakunde ngenge atameke atulako momapya ndee tatameke akula nawa konima eshi omakunde akula odulu nee okwakufako ove twaateleke eshi apya ngahenya osho hatuti omufuula ile omakunde akukuta taatolwamo momapya taaxuwa ohaaxuwa nomishi ihaaxuwa vali afa Oilya shaashi ohaadulu okutatuka ohoxu ngoo nomushi shaa ayelwa nee omakunde enya nee akukutu omuwalakasha oo nee hatulwa mombiya hatuti kutya omakunde ondulu oimwepo oyo haidulu okukala yayandja lela lela eenghono koumunhu ngenge twaali omakunde ohaaliwa nee pamikalo dayooloka oto dulu okwaninga oshingali todulu okukala weshilifa oshifima ile otodulu okukala wa waninga omahola waatula mumwe fyee hatuti oshikunde nona iyaa kutya nee pamwe onomahola oo oilya yoovene yomahangu ile oilyavala ohaidulu ngoo okukala yaya mumwe ndee ohashidulu okukala oshikulya shina eenghono tashipameke pedimo ndee tashiyandje natango eenghono kolutu iya oshimwepo shomwaayo ndiwete kutya oikulya ina eenghono nohaiyandje eenghono kolutu ngenge otwati oshinghali eshi hashiliwa noshifima oshingali ngenge omakunde owaatutike ndee shaawafa atuta nawa ohatwaatula nee pediko ndee shaa apya ngahenya omakunde ohotameke nee toanyanyula nee Ndee shaa anyanyauka ngahenya twaaningi ngoo afa okatete okapilili ndee takala afa alungika nawa osho nee hatu shuufana kutya osho oshingali shima nee weshili noshifima aaye ouwa washo nee eenghono apeshe oopo shapo otalipiti ashike talikaningina kapena nande oupyakadi washa shaashi owalya oshinima shina eenghono